لو عندي اسبوع كامل فاضي اول اليوم ممكن استرخي في البيت واشوف افلام اليوم الثاني ازور الاهل والاصحاب بجية الايام ممكن بطلع رحلة جصيرة يمكن للطائف او ابها واستمتع بالطبيعة هناك آخريوم برتب نفسي للدوام من جديد